Ny eritreritr'izy ame fomba fizakà indraikindraiky indreo igny mifagnipaky, misy sy arakaraka raha eritreretignao i raha voazakagnao, da misy koa agnefany indreo roy io mifagnaraky <noise> misy ny raha agnaty saigninao eritreretignao igny mihisy ny avoky gny vavagnao.